Ùnén ásé árítñó ánsíyié. Ámádé ùnén sé áfò ábóék k’ùfók, ásó ánó ámmó ñdídíá kurá mbáñ mbáñ áyédé áf’iapéñ ánó ányé ñdidiá, ùnén ádò áyá ùdúñó fíén Ídáhó áfó ábéné ñdídiá áká, ámmó éyá étéhé édí étám édikóñ, ùsùkó édùkóñ ùkòdm, áfó ábén ñdídíá ádé ákábá ánó ámmó ámmó édíá, márébì ùnó mmóñ áfò ánùñ ánó ámmó mméñ ámmó énwóñ, ùnén ádé ànùdlóñó fién mfón mfón ánùñ ùdíóñó fién <hesitation> ídáhá áfó ábénén ñdídiá ádùk ùfók ádò ámmó édíóñó dát áfò íñyíé émó Ágwò íwén ákpédùk ùfók ádò íwínám <hesitation> ánsíkíyíé ákéniùn ùnén ádó áyátéké ùsùk éjém ítíé ékéé ékùb, ídíhé áfó Ñsíyíé áwí féféhé ádí álù kóñ ùkòdm ùbiéré.